gott kvöld og velkomin í Kastljós við förum vítt og breitt í þætti kvöldsins tölum við hlaupara og prófessor sem telja sannað að fituríkt fæði sé lykillinn að góðri heilsu og því kominn tími til að hætta að belgja sig út af sykri og einföldum allt um það hér rétt á eftir síðari umræða um fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til ársins tvö þúsund tuttugu og tvö stendur nú yfir og mun væntanlega gera langt fram á morgundaginn við förum yfir áherslumun stjórnar og stjórnarandstöðu sem segir plaggið tæpast pappírsins virði og í menningunni verður spjallað við

á nýrri sýningu hennar og eiginmanns hennar í galleríinu Berg

að það væri svo sem enginn fyrir þetta og það var allt í lagi þetta var bara svo gaman og þetta var

vildum gera en við byrjum á öllu alvarlegri nótum hryðjuverkaárásin í Manchester hefur meðal annars birst okkur í myndskeiðum frá tónleikagestum og vegfarendum þetta rekja má mörg ár aftur í tímann og vekur spurningar um það hvort fjölmiðlar standi sig þegar kemur að því að staðfesta myndefni frá almenningi Valgerður Jóhannsdóttir ætlar að fara yfir þessi mál með Baldvin velkomin til okkar í Kastljós Valgerður það má segja að

sem við höfum fylgst með á undanförnum árum ganga úr skugga um að það sé alltaf verið að sýna okkur það sem er að gerast á hverjum stað já og er ekki bara það að

það sé að koma myndefni frá frá almenningi heldur er það líka hraðinn svo mikill sem alltaf

eykur líkurnar á því svona heilt yfir held ég að það sé kannski hægt að segja að fjölmiðlar standi sig ágætlega í þessu þetta snýst náttúrulega um að tékka á því

sé rétt og fjölmiðlar þá gjarnan leiti til lögreglu eins og ekki búið að eiga við það eða hvort að myndirnar sem er verið að sýna séu raunverulega frá þeim stað sem sagt er að séu er auðvitað flóknara og tekur meiri tíma og ég kannast ekki við að það

að í atburðum eins og þessum þar sem hafi menn rekist á falsanir það er meira þegar við erum að tala um til dæmis

og átök það eru til dæmi um svoleiðis lagað það fór til dæmis mjög víða fyrir nokkrum árum myndir af börnum sem höfðu verið sprengd í loft upp og gekk

að þetta voru jú

upp en það var alls ekki í þessu stríði og þau voru ekki frá Sýrlandi heldur var þetta frá frá Palestínu þannig að þegar þú ert kominn með atburði þar sem svona

gæta í að mála

eitthvað ákveðnum litum þá er auðvitað miklu meiri hætta á svona fölsunum og það

svona ákveðin undirgrein

sérhæfing á fréttamiðlum og í sumum tilvikum eru það sér fyrirtæki taka það beinlínis að sér að ganga úr skugga um og það eru ýmsar aðferðir sem hægt er að nota við það og tölvur notaðar við það þá er verið að bera saman það er fullyrt að þetta hafi gerst á þessum ákveðna tíma á þessum stað og þá er verið að bera saman við myndir eða eða upplýsingar sem menn hafa um hvernig var veðrið á þessum tíma á þessum stað og

einfalt og sérstaklega þegar þetta eru svona atburðir þar sem allt gerist fyrir sér af því að ef við tökum atburðinn

mjög margir eru með síma á lofti við við þessar tilteknu þessar tilteknu aðstæður maður veltir því fyrir sér hvort að bara það að séu svona mörg myndskeið til hvort þetta sé einhvern veginn farið að spila upp í hendurnar á

að dreifa ótta á einfaldari hátt já auðvitað er alveg augljóst að þeir sem gera svona þeir sem standa fyrir að skapa ótta ég veit ekki alveg hvort hvort það gerir okkur endilega óttaslegnari að við sjáum svona margar myndir sem almenningur hefur ef það væru bara fréttamyndir sem fréttamiðlar tækju en það getur vel verið að að að einhverju leyti nær manni af því að það er ekki búið að matreiða þetta

það er einhver sem var þarna eins og til dæmis þetta myndband sem var sýnt

frá Manchester í gær þar sem maður heyrir í

segja guð minn góður þetta færir þetta einhvern veginn nær manni en svo veltir maður fyrir sér hin hliðin á peningnum er

þegar þessum atburðum fjölgar úr fjölmiðlaheiminum þekkja menn það að eftir því sem við sjáum meira af tilteknum atburði við getum tekið Íraksstríðið sem sem dæmi þá

virðist athygli almennings og áhugi á þannig fréttum minnka heldurðu að það sama gæti gerst með það held ég að óhjákvæmilega gerist sko það er auðvitað þannig að eitt af því sem breyst undanfarin ár er að í fyrsta lagi eru miðlar miklu miklu fleiri og þeir eru stöðugt að miðla allan sólarhringinn og

að minnsta kosti óhjákvæmilegt að maður

hvar það gerist fyrir okkur Íslendinga

þetta er í Bretlandi

í Svíþjóð það eru Íslendingar sem upplifa þetta þá verður þetta kannski stærri atburður

okkur en gerst í Tyrklandi líka og þá er þetta ekki jafn stórt

íþróttamenn sem eru í fantaformi og hlaupa ef til vill tugi eða á annað hundrað kílómetra í viku gætu þróað með sér sykursýki tvö vegna svokallaðs insúlínviðnáms ef þeir borða óhóflega mikið af sykri og einföldum kolvetnum þeir ættu ekki að þurfa belgja sig út af þessum

fæðutegundum til þess að ná árangri heldur ættu þeir að borða fituríkara fæði með góðum olíum og prótínum til þess að halda góðri heilsu þetta fullyrðir

læknir maraþonhlaupari og prófessor í íþróttafræðum við háskólann í Höfðaborg í Suður Afríku undir þetta taka tveir íslenskir íþróttamenn sem segja sykurneyslu mikla meðal íþróttafólks

prófessor í íþróttafræðum við háskólann í Höfðaborg í Suður Afríku og hefur rannsakað mataræði og áhrif þess á íþróttafólk og skrifað

Þorsteinsson hefur hlaupið fimmtán maraþon víða um heim og hefur lokið fimm

áður en breytti því alveg fyrir rúmu ári það er að segja ég borða ekki hrísgrjón kartöflur hveiti og sykur og Viðari hefur gengið mjög vel hann fór í Boston

í fyrra og hljóp fjörutíu og tveggja kílómetra á þremur klukkustundum og átta mínútum og drakk eingöngu vatn og kaffi í morgunmat með smjöri og olíu svo fór ég í WOW

ég var svona burðarásinn í liðinu og svona mataræði hentar gríðarlega vel

borðar engan sykur alla keppnina bara venjulegan mat og fitu og prótein og kláraði það mjög sterkur og tíu dögum seinna fór ég í Austurríki besta tímanum níu tuttugu

búinn að sannfærast um það að

kolvetnum að halda þau gera ekkert fyrir mann þau gefa þér ekki orku í til dæmis svona íþróttum ekki í lengri vegalengdum en auðvitað styttri vegalengdum þar sem þú þarft sprengikraft og slíkt en ég er ekkert í að sleppa þeim bara alveg eða svona nánast það kemur fyrir að

að öllu jöfnu borða ég samt ekki kolvetni þó að blóðgildi Viðars hafi ekki verið slæm áður þá bötnuðu þau enn frekar við breytinguna á mataræðinu góða kólesterólið hækkaði og blóðsykurinn

lækkaði maður getur ekki hætt

farið svo út og hlaupið heilt maraþon það gengur ekki ef líkaminn er vanur því að fá bara fitu sem orku og þú ert kominn á sæmilegan hraða á fitunni þá held það taki svona fjórir til átta vikur mismunandi eftir mönnum þá áttu ekki að þurfa kolvetni en hverjir þola mikla

Trausti Jósafatsson byrjaði að hlaupa aftur um tvö þúsund og átta þá verandi orðinn of þungur eða níutíu og níu

kílógrömmum með slitgigt og þrjú brjósklos en ég náði hægt og rólega að koma mér niður í þyngd laga blóðþrýstinginn blóðþrýstinginn með æfingum og mataræði

auðveldlega niður í sjötíu og níu kílógramm en síðan niður í Ívar Trausti hefur hlaupið að minnsta kosti fimmtán og segir hafa gert mistök með of

kolvetna og sykurs hann segir líkama sinn hafa orðið háðan kolvetnum á ákveðnum tímapunkti og ekki geta unnið orku úr fitu hann hafi því þurft að draga úr neyslu sykurs og einfaldra kolvetna það sem fólk hefur allt of mikil sykurneysla og þá aðallega af verri

sem ég geri er að

að nota ekki of mikið af sykri en þó nógu mikið til og réttan sykur flókin kolvetni frekar en hitt og svo koll af kolli

ég held að fólk til dæmis átti sig ekki á því hvað það í rauninni getur komist af með lítið af kolvetnum en þá er dálítið áríðandi að velja rétt kolvetni það er farið alla leið maður verður aðeins að fá að njóta líka umræða um fjármálaáætlun stendur nú sem hæst á Alþingi þetta er ný nálgun í ríkisfjármálum áætlun til tvö þúsund tuttugu og tvö og svo virðist sem himinn og haf sé á milli stjórnar og stjórnarandstöðu í flestum málaflokkum tveir þingmenn sem deilt hafa af nokkrum krafti í dag eru sestir hjá Þóru já

þetta eru þau Haraldur Benediktsson formaður fjárlaganefndar og Silja Dögg Gunnarsdóttir fulltrúi Framsóknar í þeirri nefnd og starfandi þingflokksformaður

dálítið ný nálgun að reyna að skipuleggja ríkisfjármálin nokkur ár fram í tímann með svona áætlun og

ljóst að stjórnarandstaðan upp á gæðin skulum við segja um hana og ég veit að maður á ekki að spyrja tveggja spurninga í einu en ég ætla samt að gera það eruð þið til viðtals um eitthvað af þeim breytingum sem stjórnarandstaðan hefur lagt til ég hef

velt því endilega fyrir mér við erum að sjálfsögðu öll á sama stað í þessu við erum öll að þróa nýtt verkferli við erum að takast á við

í fyrsta sinn við reyndar afgreiddum fjármálaáætlun í fyrravor líka en það var svona undir allt öðrum kringumstæðum

þannig að við erum öll sjálf að fikra okkur áfram í þessu verklagi og við erum líka stjórnarmeirihlutinn að gagnrýna framsetningu og ræða hvað við

skerpt á þessu það kemur ýmislegt í ljós sem kannski tengist bæði framsetningu þingmálsins og úrvinnslunni sem við getum örugglega náð betur saman um já þetta er nú

dálítið loðið ég ætla að sleppa þér með það í bili Silja þú sagðir

áætlunina vera meingallaða og ótrúverðuga þarna væri að finna hugmyndir sem væru slæmar og hættulegar hvers vegna tekurðu svona djúpt í árina svolítið dramatísk í dag sko en jú það hefur komið fram í umræðunni og ég vil taka það fram að umræðan á þinginu hefur verið mjög fagmannleg og vönduð menn hafa farið vandlega yfir umsagnir það bárust

umsagnir til nefndarinnar á sínum tíma en það sem við höfum kannski helst gagnrýnt er að að framsetningin eins og Haraldur sagði er ekki nógu góð það vantar svona

að segja betri tölulegar upplýsingar inn í inn í áætlunina og það vantar líka betri greiningar á bakvið þessa áætlun þannig að það sé hægt að byggja byggja á henni til næstu fimm

ára við í Framsókn við viljum fara aðra leið og

hægar í niðurgreiðslu skulda til þess að að hægt sé að fara í mjög svo aðkallandi innviðauppbyggingu mjög aðkallandi og það er vel hægt vegna þess að þessi þensla sem við erum að tala um nú er ekki alls staðar á landinu þannig að við teljum að þarna séu tækifæri sem eigi að skoða mjög vandlega og ég gæti trúað því að Haraldur Benediktsson og fleiri séu nú sammála mér þar vegna þess að þegar þegar samdráttur er í efnahagslífinu er ekki hægt að gera neitt og svo nú þegar uppgangur þá á heldur ekki að gera neitt og maður spyr sig hvenær á að fara í þessar framkvæmdir sem við öll erum að bíða eftir en ef við ætlum að halda einhverju jafnvægi þá verður að draga úr ríkisútgjöldum en miðað við málflutninginn í þessum umræðum þá er mest talað um peninga sem vantar

alla málaflokka hvernig á að afla teknanna til að fjármagna þá aukningu og þú segir að greiða skuldir niður hægar

það vera fullnægjandi til að sýnist vanta í áætlunina nei við leggjum til fleiri og

fyrir fleiri tekjuleiðum til dæmis höfum við talað fyrir komugjöldum og við höfum einmitt lagt fram þingmál um komugjöld fjármálaráðherra talaði einmitt um það í þessum þætti í gær

sjö þúsund krónur á hvern flugmiða en líka innanlands og Íslendingar greiði það líka já hann segir það en við

lagt fram frumvarp um komugjöld til þess að útfæra til dæmis þessa leið

dæmis hægt að að stýra ferðamönnum betur um landið þannig að það er til dæmis ein leið sem við höfum lagt til gistináttagjald við höfum talað um að það þurfi að gera ákveðnar breytingar á því

að það sé hlutfall af

ekki föst krónutala eins og nú er og einnig höfum við talað fyrir lýðheilsuskatti sem mætti til að mynda renna til þess að efla heilbrigðiskerfið til dæmis til tannlækninga aldraðra og ekki breyta því að það væri samt sem áður töluverð útgjaldaaukning Haraldur það eru sjálfsagt flestir sammála því að það sé til bóta að skipuleggja ríkisfjármálin fram í tímann við höfum ekki verið

mikla langtímahugsun hér en það kannski markast

er möguleiki að

gera trúverðuga áætlun þegar sveiflurnar eru svona og erfitt að sjá þær fyrir já það tel ég tvímælalaust og þú nefnir réttilega að í þessari áætlun er líka mikil sveifla það er ofboðslega

bara til rekstrarins eru áttatíu og tveir milljarðar á næstu fimm árum

búin að bæta fjárfestingum við erum við komin upp undir tvö hundruð milljarða í

aukin ríkisútgjöld á tímum þar sem er þessi þensla og við höfum oftar en ekki fengið gagnrýni á

að þetta sé hreinlega of mikið í lagt og of blásið við erum líka að reyna

heilmikið af uppsöfnuðum atriðum sem við

ráðast í að bæta ég meina við vorum með glataðan áratug í viðhaldi á mörgum þáttum í okkar samfélagi hér hafa orðið miklar launabreytingar og

áætlunin ber þess líka merki við getum með góðum vinnubrögðum vinnubrögðum skipulagt okkur betur og þetta er svona fyrsta skrefið í það og ég trúi því að þegar við þróum þessa áætlun betur og þessa vinnu betur þá náum við því en vegna þess að þú spurðir hérna í upphafi getum við náð saman vandinn eða vonbrigði mín eru

fimm mismunandi nefndarálit og ég veit þá ekki við hvern ég á að tala myndirðu vilja fá sameiginlegan sameiginlegan málflutning stjórnarandstöðuflokkana um það hvað þeir myndu leggja áherslu á það sem þú ert að fara fram á já ég sagði bara eins og inn í fjárlaganefnd kannski hefðuð þið átt að að nálgast umræðuna meira þannig en ég fann bara aldrei neinn þráð til að þræða mig eftir

inn í fjárlaganefnd og finn það ekki inn í þinginu í dag

víst að menn menn séu sammála þar heldur já þá er voðalega erfitt að segja heyrðu getum við hnikað þessu til að ná saman um hlutina þá er kannski hægt að semja við einstaka þingflokka mig langar aðeins þú varst að tala um komugjöldin ég held að

ringlaðir á virðisaukaskattinum á

þið segið að við eigum frekar að taka komugjöld það á að fresta gildistökunni hvað á að ákveða í því útfrá hverju eiga menn að ganga í því ja það hafa margir aðrir tekið og túlkað álitið fjárlaganefndar

þetta og hitt sé þegar ákveðið sem ég kannst nú kannski ekki

við það sem við segjum er við gerum ekki breytingartillögur við þingsályktun sem fjármálaráðherra flutti í þinginu við verðum að halda okkur við sömu tekjuramma og sömu útgjaldaramma við biðjum aftur á móti um það í okkar áliti að það séu ákveðin

atriði greind betur og það sé

hægt að mæta

gagnrýni og sjónarmiðum við segjum það óheppilegt að hækka virðisaukaskatt á miðju tímabili við tökum undir álit efnahags og um breytingar á skattkerfinu almennt við bætum síðan við og segjum um komugjöld heyrðu hér eru komin sett af einhverjum hugmyndum sem við getum mögulega mótað og síðan ákvörðun með fjárlagafrumvarpinu í haust Silja það sem Haraldur nefnir er það að stjórnarandstaðan komi einn flokkurinn vill vísa þessu frá annar flokkur vill annað talið þið ykkur ekkert saman um það sem það sem þið viljið leggja mesta

til að ná fram

en samt sem áður mikilvæg umræða aðalatriðið í þessu máli er náttúrulega það að við í stjórnarandstöðunni erum ekki í ríkisstjórn saman við í Framsóknarflokknum höfum lagt fram mjög skýrar tillögur um

hvaða leið við viljum fara sú leið er mjög hófsöm

skynsöm en það sem skiptir máli í

þessu stóra og mikilvæga máli langtímaáætlun til fimm ára er að ríkisstjórnarflokkarnir eru augljóslega ekki sammála vegna þess að ef þeir væru það þá hefðu þeir komið með breytingartillögu sameiginlega vegna þess að í meirihlutaálitinu kemur fram að þeir eru að taka tillit til umsagna og umræðunnar í nefndinni og þá galla sem eru raunverulega í áætluninni og þetta er nánast bara í stíl við umsögn Framsóknarflokksins um fjármálaáætlun en hvers vegna koma breytingartillögu jú ég get svarað því ég beini líka spurningu til Haraldar gá hvort hann sé sammála mér ég held að það sé vegna þess að stjórnarflokkarnir eru bara alls ekki sammála um hvaða leið

að fara og þarna kemur svo sterkt fram þessi djúpi ágreiningur sem er á milli stjórnarflokkana hann fær eiginlega ekki tækifæri

að svara þér nema bara lokaorðin það verða væntanlega greidd atkvæði á næstu dögum þinginu fer að ljúka áttu von á því að þetta fari í gegn eins og

að leggja þetta fyrir já það er mjög góð samstaða í stjórnarflokkunum um

að afgreiða fjármálaáætlun með þessum hætti sem meirihluti fjárlaganefndar hefur lagt fyrir þingið núna þetta

gott kvöld ég hafði aldrei áhuga á að bjarga heiminum segir steina

sýning á verkum hennar og manns hennar

eru brautryðjendur á sviði

hafa verið búsett í Bandaríkjunum síðustu áratugi

og við höfum aldrei verið neinir sérstakir góðborgarar en við erum náttúrulega ef við erum ekki á leiðinni í gröfina er mikið af nýlegum verkum á þessari sýningu af því að

en flest af þessu er frá rétt fyrir aldamót steina og Woody kynntust í Prag nítján hundruð sextíu og tvö en þangað fór steina Steinunn Bjarnadóttir í framhaldsnám í fiðluleik þau fluttu saman til New York fiðlan vék fyrir hinni glænýju

seint á nítján hundruð sextíu og átta eða níu og okkur finnst við öll vera vinir því við vorum með eitthvað sem enginn vissi fólk vissi ekki einu sinni orðið video það var alveg óþekkt

einkennilegar myndir og okkar kollegum fannst þetta voða skrýtið af hverju

að bjarga heiminum eins og allir hinir börn að deyja

kom mér ekkert við ég bara var svo hrifin af þessu

eitthvað sem væri svo mikilvægt en það skildu okkar kollegar faktískt ekki svo við héldum alltaf eða lengi að það væri

var allt í lagi þetta var bara svo gaman og þetta var

vildum gera verk Steinu og

helstu söfnum og listahátíðum heims svo sem safninu í París Whitney safninu í New York

og kvikmyndahátíðinni í Berlín síðustu ár hafa íslenskar menningarstofnanir lagt rækt við list þeirra og tvö þúsund og fjórtán var stofnaði Listasafn Íslands

stofu miðstöð rafrænnar listar á

Steinu og

bara svakalega gaman það er alveg dásamlegt að vera vinsæll á Íslandi ég náttúrulega reyndi að vera það ekki og láta engan vita hver ég var af því maður sér hvernig verður með þetta svokallaða fræga kemur heim og ég vildi bara fá að vera

á götunni og svo framvegis en að hinu leytinu hefur Ísland alltaf haft mikinn

verið hjálpsamt það voru bara aldrei til neinir peningar og svo var til evrópskt system og amerískt system sem ekki

alltaf líkað mjög vel við nemendurna og krakkana og þá segir maður

að tala við þessa krakka og þau segja eitthvað svona hugsar mitt fólk en það get ég þegar stafræna tæknin ruddi sér til rúms tóku steina og

síðustu ár verið unnið að því að yfirfæra eldri verk þeirra á stafrænt form og sjálf nýta þau nýjustu tækni

við gerð framsækinnar myndlistar en hvað er framundan hjá Steinu bara halda áfram að vinna að mínum myndum ég er hætt að að taka þær það var alltaf mikill partur að hlaupa upp um fjöll og firnindi og taka myndir en ég á svo mikið af þeim

ég lifi í hundrað

ekki búin að vinna að öllum þeim myndum sem

hef gaman af málverkum og svoleiðis en það talar ekki til mín ef það er ekki á hreyfingu svoleiðis að vídeóið gaf mér hreyfingu það var alltaf eitthvað að hreyfast í myndinni og stundum var þetta voðalega langt og leiðinlegt eins og fólk myndi segja af hverju getið þið ekki gert bara stutt verk enn þann dag í dag

það vilja allir fá stutt verk

mig langar alveg geysilega mikið til

svona kannski eins og sinfóníur þess má geta að steina og verða heiðursgestir á

skjaldborg sem haldin verður á Patreksfirði um hvítasunnuhelgina þar verða valin verk eftir þau hjón sýnd og þau fara yfir feril sinn en það er ekki fleira í þættinum í kvöld verið þið sæl